डिहाइड्रेशन ची न सु करदु जो फल फ्रूट या जो भी सैग सब्जी ची ते मा बीटिन पानी की मात्रा ते कम करदु काम क्या निकल ही देन्दु सिकुड़ देन्दु तीते जिस बीतीं जो शुक्राणु ची न वो अटैक नहीं क्र सकदा